He ndu utoo mo a boorin nŧaarim bâan ma gima bâŋatinatini a gi ma a gí ma bâgi nanan. Bgím bâan ma, win yaaŧi yaaŧe antimbi winan boonji hinan meges a bboorin bgí biindi ma. A bgína antimbi ma bsuloo bsuli bég gí ngi bgím bàa ma. Bari bsuloo bsul ndu uyaa unŋati bgídi ma, unto yaata a bgím biñaŋ bima húrin yaa uu tti bhúr btee mtoona bóotina. Wee tínga bsuloo bsul gí ngi bgím bàa ma. Ndu uga ajaa wo, a bgí biindi ma, bgí mtíiti ma biñaŋ ma ngin yaa mo, bee bga a bboorin gihúra, an yo ma. Hana a momu, ndu ugitili hi ma nɓaande gihúra. Yaa ndi biiɓaade gihúra, angí ɓaandi mo ɓaande, ngi gisaage, tango uma yúur mo, aa ttin yeti, gonn bégi bgí mfana, bégi btooti mfana, a bgí bjaa, a bgím bâan ma. Iyoo, ngi holla fana gaaji ma fana, utuu mada gantile, yaa wi tíngan, he bimaman bânn ma biyaati yo gí wembe. Hanganti wo tti byaa mo, bari btiga a húma, mboli mo hana, bwélginti faajingoodi biindi ma, a gbii bigiindi ma, a gbii bég ma, han gbii bigol ma, a gi wembe wee wi mbóoti bo biñaŋ ma a mo bâginan bo. Bigolla yísi gjifm bàama, he beg bidoŋ biyaa binyaa gliitim bàa ma a bgím ber bima húrin yaa bii tti bhúr.